Mam zi'an ma nuum wan bɔta kosebo n boi bottle puan gana kosebo n zotivtap puan sigera. Sɛla n sɔi la, fu san bisera tap puan ko'om la, den la fu kan nyaŋɛ mina dɛgerɔ boi bini bii dɛgerɔ ka boi bini. Sɛla n sɔi la ko'om la kɔ'ɔm yɛsera mɛ ti fu nyuura. Dee la san dɛna la bottle puan la, den la fu wan nyaŋɛ gurɛ gee nyuura. Fu nini wan nyɛ fu nyuuri sɛla la. Sɛla n mi le pa'asɛ la la de la bottle <hesitation> puan ko'om la ba mi wan ti dɔgɛ ko'om la mɛ dee nya silege nyaa iŋɛ bottle la puan. Dee tap puan ko'om la n zoti se'em la ma ka ti'isɛ ti ba ni dugɛ ba. Bala la basɛ ti dɛgerɔ zo'e zo'e mi ta'am kelum bɔna ko'om la puan. Bala la ma wan kɔ'ɔm loe la ko'om n boi bottle puan gana kosebo n zoti tap puan sigera.